من اهم مكونات السيارة لي هو الموتوغ <hesitation> العجلات و الإطارات الهيكل نتاعها السيارة كيفن هي بالضبط <hesitation> نظام الالكهرباء نتاعها <hesitation> التكييف و التدفئة لي فيها <hesitation> دونك هاذوهما اهم الحاجات لي تبدا موجودين فالسيارة